Erigha em- emibere eya- eyabandi bandu abesyandimi sindi ngabaghanda kinawithe erikalhamu kutsi iwabana omughanda ayakakwesaya embera yabu emyambalhire emitsumbire esyangeso, emikoro eyabakakolha omwabuthuku bwamalighe pmwabuthuku bwetseme, omwabuthuku bwebitsibu. Nekyindi erigha emibere yabandi abesyandimi esindi, wukiwunawithe eyabana omomundu ayanga kweghesyabu kutse iwaghenda omwakyipindi omuli abandu abu, iwalhangira ebyabakakolha omwamwaka owosi omobuli kwezi iwaminya wuthi mwakwezi kulebe wamabughuthi wamaligha bakabughe ekyinekyi omwabuthuku bwebitseme imwakolha ekyineyi. Omwabuthuku bwebitsibu ibakolha batya nabatya ibambalha batya nabatya